So tawi eɗen njiɗi sukaaɓe mbaɗa coftal ɓalli no feewi, en kaalnan ɓe nafoore wonnde e coftal ɓalli <hesitation> kokken ɓe waktu tawa aɓe mbaawi waɗde coftal ɓalli tawa kadi aɓe pija hen kadi. Ni woni ɓe njiɗa ɗum, ɓe mbaɗta waɗde ɗum kaɓɓe ko'e maɓɓe.